ا <hesitation> تأكيد في الحقيقة الواقع يمكن يكون تحدي بس عادة نعتمد على الحواس، والتجارب الشخصية، يعني إذا كنت قادر تشوف، تسمع، تلمس الأشياء هذا يعطيك إحساس بالواقع، بعد الأشياء اللي نختبرها مع الآخرين تعزز شعورنا بالواقع، لكن في النهاية السؤال عن طبيعة الواقع شيء فلسفي معقد، والأهم هو كيف نعيش اللحظة ونستمتع بها.